Oyi ro oma dɛmu, faransi tun be cururu na ,a wo mayɛ, ana aba nicoza mana wa sɛɛ. oyi diamu ho tonu ɛnna, ba uviriye ra ma ba sɛfu ra ,bun watiso mu ya hee.donk to omi woro faransi taradisiɔn woo abɛɛ ha'iri lia ho tonu wozomɛna nɛ a peremie mɛɛ.